یوه ورځ یو شمیر پیریان له ځنګله راووتي وو او ښار ته راغلي وو. په ښار کې خلک حیران سول، ځکه پېریان د زړو افسانو برخه ګڼل کېده پېریانو هڅه کوله چې بېرته خپل ځنګل ته ولاړ سی، خو لاره ېې هېره وه. دی وخت کی یو کوچنی ماشوم چی ښایسته غټ ویښتان یی وو راغی او له پیریانو سره یی مرسته وکړه هغوی یی تر خپل ځنګل پوری ورسول خو ماشوم بیرته را نه غلی دکلی خلګو ویل چی پیریانوماشو ځان سره بیولی دی